मूइ खासगरी आफ्ना काममा झानाकीलेखा, काम बठे फर्किन्ज्या सार्वजनिक यातायात प्रयोग गद्दु । क्याकि आफुसित कार नाइ थिन् । कार चलुन्थ्या कार किन्नाकी पैसा नाइ थिन । तवैकि लेखालै बाध्य होइवटि सार्वजनीक यातायात चड्डु पड्या होइरैछ ।